Nakuñuvanru ñoo kajan indachiko nikeru jan nama kuten nañiuru ndinan ka'a nandero koi ñujan, keto kanda ñiunro yoni inda nda jandachiko nuu chenamada, ndatunujan ke ndamakui koneteka nenatuu kuñon ñuján chia atuu nanduu nunichi nui nena xhiko no'o nachi chiva'i xheniujan nda luz jan ndanakachinru nono kuenta xhiko, xhiko kukani kuxhenu ñononjan nuu ñuña xhinguo axhi ndentro ján xhiku nama tungu nichenro ján nama tundungu ike ndio ihó, ñonodujan nda'a ñiu nuna ján.